في الصباح نحب ناكل فطور بسيط، وخفيف، غالبًا نبدأ بحاجة فيها طاقة زي الخبز <hesitation> الخبز مع جبنة، أو بيض، ومع كوب شاي، أو قهوة، إذا كان عندي وقت نحب نضيف فواكه، أو زبادي، المهم يكون فطور يشبعني، ويخليني -أبدأ- نبدأ يومي بنشاط.